<hesitation> Karazagna labiera misy a de mampiavaka ananjy a: <hesitation> misy zao THB a, <hesitation> THB a, de misy a beaufort a, de misy a booster a, misy gold white, gold blanche a, gold blondy. De raha mahasamy hafa an'io a i poucentagen'ny alcool aminanjy a: misy ambany de misy ambony; de tsirony koa mban'ny lokony <hesitation> i toaka agnatiny akao sy mitovy, misy menamena de misy fotsifotsy.